Aportando alimentos e roupa.

Que está moi mal e que temos que ser máis ecolóxicos.

Ás oito e dez.

O doble é un xogo que tes que buscar a mesma, unha figura que teñas igual no- noutra carta e collela. O que teña máis gana.

É unha ferramenta habitual. De momento non teño ningunha opinión de intelixencia artificial. <noise>

O meu desexo é que non se perda, pero cada vez escoito falar menos no noso idioma.

Onte fixen as miñas tarefas e fun visitar aos meus avós á aldea.

Dando exemplo os adultos.

Si, A alcaldesa vermella. Trátase dun conto no que non se acepta a un personaxe que chegha novo a aldea, aínda que despois todo cambia.

É importante lavar as mans para non coller virus. <noise>

Gústanos ir á praia.

Non me gustaría que se perdera a tradición do San Xoán: facer a cacharela, saltala.

Gris, peludo, pequeno e branco.

Din que sei dibuxar e sáenme mellor os arcos da vella.